أول شي بستخدم قوايا الخارقة عشان أراقب السماء وأكتشف أماكنهم بسرعة. بعدين راح أسوي فريق من أبطال خارقين أخرين. كل واحد عنده قدرات مختلفة نخطط معا ونستخدم التكنولوجيا المتقدمة مثل الأسلحة اللي تحاربهم. بعدين نعمل على إقناع سكان الأرض بالتعاون معنا. وبالعمل الجماعي نقدر نهزمهم ونحمي كوكبنا من أي فضائي.